Aga anre tradisional iye tapoji e ko kampottaq ero iyaq upoji manrewe nennuq-nennuq nasabaq ero nennuq-nennuq e macenning na- dekke kessing laiyanre pada golla-golla e nappa ero nennuq-nennuq e meloqto pada karokkok e nasabaq leibettewi nappa leitaroi golla cellaq okko saliwenna